Yooni nii niirma séébé, ndiithi mbuuruuni nka maamama dii nruu niigame, idiini-mat-naa aséébé, ikane an gnoode léé i-i-irééki-gnoodane kame, yuuna taa ndééye: itangni isuume, woo kaye fuu nsiine mune mbéé. Nii ifuuku nsiine mune mbéé, tangne ghune mbéé fuu isiina naa ayongu dhoortami ak bhuyima ak gwéégne kune. Nii yick gwéégne kanghma ndiithi kottu dhii yéckack nnéé idhééye jaa-iyaa ki. Yooni ifuu yaa ki, iwoo nfuur nii kii naa an gnooju kaama an duutur kaama iwoo nfuur. Iyaa gwéégne kan. Nii mbéélé dan gwéégne kangh goo féé njaa, iréég maala ilaasi mbéé jongu ghuuna ak gwéégne kune. Ni yééye kasuuloré kuurangh mu yick ni, iréégh laa yi. Kasuulooré kuurma ila dééye gwééck, jongu kuuna gwéégne kune. Mbhuunghune gwéégne kune isuuckbu siinghtane, dhééye kasuuloré kuurma kookur jongu. Iruunsugne gnééye nnéé nroog-ruundutuni an-an baadangh, yune dan fuyi iruunsugne june idééye-dhééye jongu, juunsu yi déck mu yongu-lhaasi buurtuma jongu yi. Mu fuu jongu kune-i-yanghi maakh fuune mbéé faa bhuyima. Ghune fongtarune gwéégne. Ghune mbhuughune ma kottu déé. Mu kottu dhii gwéégne yack lhéé ngoo lhaa fuurati kinii dii boobiyooma. Ghune mbhuughune boobiyoone ngoo féé an gnoodangh. Yuuna ikiikatérine. Iruunsugne dii kaasuuloré kuur ghuuna mu yongu ak gwéégna. Mbéélé dan nii niirma séébé, mu yéélé séébé an gwaak gwaak, mu la dééye bhuurtuma jaambati, dhééye ngniina jongu ghuuna an buurtu ghune jongu an mmiinti, tooyi. Nii mu tooyi, mu thooyitiinki ghuuna nféé nroog <hesitation> nruu gnoojuma boobiyone kan kune idii nini itoyitini bhuyima mbéé nii kaye kiini dii woodo nangh waa-waa nsaama. Mu kaye mbéé ka bhuuntango kiini nruu diini yicki nroog suuama nruu diini duutur. Nii mu kaye, mu kottu ikane dan wuu thoyitine kunéé iyongu. Nroog, ngniina nféé-u-mu la dééye ngniina jongu an buurtuma, jongu nangha an gnééti, mu dééye mmiigne nsiini dhoortane, thooyitine ghune bhuyi kune, mu yick nsiina mune-n-nduunu. Nii ngwiima ndéésine dan nii nfuu fuune, mu la yick nsiine mune nduunu.